चम्गुद्री बच्चा देहना एक मेरके पंछी हँइ आउर एने रातिक अकाशमे उड्ना काम फेक करतियाँ । एने अपना डख्ना लैके उड्ना काम केल नाई कीअन्य काममे फेक प्रयोग लैतियाँ । जस्तेकी जब एने अकाशमे उडे लग्तियाँ तउ अपना शरिर ओहके सन्तुलन मिलाइक तहिन फेक एने अपना डखनक प्रयोग करतियाँ । हइस्तहिं करके एने अपना शरिर तोपेक तहिन होइल या अपना दुश्मन भरिनति अपना सुरक्षा करे तहिन अपन ज्यान बचाइक तहिन फे एने अपना डखना प्रयोग करेसिक्तियाँ । अइस्तहिं करके जब एने रुख्खामे उल्टउ टँग्तियाँ ते एन डखनामे रहल छोट छोट नउँह कैसाले टँगके उल्टा टँगेक तहिन फे एने अपना ढखनाके प्रयोग करतियाँ । यी हिसाबति दिख्बो कहलेसे चम्गुदरी उड्ना केल नाई बलकी अन्य कामके तहिन फे अपन डखनाके प्रयोग करतियाँ ।